Basi vulana vuno ndakhenya okhuvola singana onyela khuteka omuchele. Lyo khuranga, witsa okhutsia muiduka okule omuchele sichera sya wenya niwakholera nora khusindu singana <hesitation> etray eili ingalamu. Nomba sindu sikalamu. Notalamwa evindu evichafu noyinyamo. Niwakhalama okhutola novukula omuchele kulya opime khusindu. Enyela khuva injaki, enyela khuva sina, enyela khuva kata sikombe. Nekali omuchele kula kwichve musikombe niwenya khukutekha nochera machi vikombe viviri, nekali kuichve injaki ye chikiro chiviri nochera amatsi tsinjaki tsira tsiviri ne nosiri okhuchaka okhutekha tawe, wicha khukusava, niwakhasava nova ur <hesitation> amachi khu mayika, nende echumbi kidoka, echumbi nditit, nende mafura ma tititi ne <hesitation> nende. Kata nova nende kha kha pluepand khatiti noramo. Khandi sevuli ovuvi tawe necha amafura karayo, karaulikha mu muchele amenji tawe. Sichra vandu valala vali nende ametekhr <hesitation> akarenyanga amafura menji tawe. <hesitation> yikwo nja khukufunikha nja khukufunikha lwo kwitsa khu, khuchaka khurovakira kwakha, kwakha, khama matsi nembiniakho sifunikho, ndakhayiniakho sifunikho ne menga mulo, kuli nikali mbu kuli nende okhwakhakho yikilu, nekukalisa hasi kakira mbu omuchele kureukha kuli ombisi tawe. Ndakhalusya muloo hasi kabisa nembajigaha yaho mbule nikakhama, machi kala kakhakhama kulekhe nikuaha tawe. Sikra nikuaha, vandu vanji harafu hira sivenyanga tawe, nivasalira tsinda tsyavwe. Omuchele okwo nikwakhaya nzia khwihula nenguruha hasi ni kwali nikufunikhile, nengufunula, ndakafunula nekuyeera kabisa, muya kula kurulemo kabisa. N <hesitation> ekhola sina n <hesitation> ndenda vacheni vanje nomba ave inyumba yanje. No omuchele kuno. Sing’ale khuchoka mwo, <noise> ochirangi lukano na lukano tawe, okwanje ndekhanga omulafu kwonyene, nyikwo kwe efamily yanye yayanja.